קען- <hesitation> א גרינגע וועג עס צו קאנעטן איז מיט א יו עס בי קעיבל פון די פרינטער צו די קאמפיוטער. <hesitation> אדער קען מען קאננעקטן ביידע צו די זעלבע וויי-פיי און מ- און נאכדעם מאכט <hesitation> קאננעקט מען עס סתם, מ'מאכט עס עז <hesitation> א חלק פון די ליסטע פון די קאמפיוטער.